Sɛ mutum tu kwan kͻ mfe apem a ebotwa mu a, adze a mebɛyɛ nye dɛ, medze hͻn afadze bͻtoto dza minyim no wͻ ndɛ mber yi afadze a yɛ wͻ no ho. ͻtͻ do ebien, mobͻhwɛ mbrɛ wosi wͻyɛ hͻn edziban si fa na kwan a wͻfa do kyɛ nsa ma hͻn ho na kwan a wͻfa do dzi nkitsaho, ne nyinara mobͻhwɛ.